Hany mahazatry mahatonga allergie matetiky: tsitsiky tsy zakan'olo. Misy sasany tsy mahazaka tsitsiky, misy sasany tsy mahazaka drakaky, sasany tsy mahazaka horita.